ഉഡഇദിന കണഡിദ ഗലാസനി എഞചാ ബദളായിസാഓഡി ബനഡാ, സുരുക്കു നമാ കൈക്കു ഗ്ലോവ്സുന്നു പാര്ദു കണ്ണുത രക്ഷണെ വേര്ദു ഗോഗള്സുന്നു പാഡുഡു। ഗ്ലേജിം കംപാംഡുന്നു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവര് ഇഡുതു ദിപ്പൊഡു। ഫ്രേമനു സ്വച്ചഗൊളിസാവുദു। ബൊക്ക ഗാജിദ അവശേഷലുന്നു ഒക്ക സന്ന പുട്ട കണഗളുന്നു ക്ലിയിന്നു മല്പൊഡു। പൊസഗാജു പാഡാരാ അളതെ മല്പൊഡു। ഗാജിന പാഡ്നിയ ബുക്ക ഗ്ലേജിന കംപാഉന്നു അന്വായിസാവുദു। ഫ്രേമഗു ബന്ന ബൊഡാന്ന ബളസാവലി। പൂര്തി ഉണഗിന ബുക്ക പൂരസരി ഉണ്ഡാന്നു പരിക്ഷിസാവുദു।